Pau moni ega felo ke ega apala lau ifou opolauai emai aga pau alaifania gaina moni aga kapa felo koa iopoga gopu aloisai ia'a agofa'a alogai ke pagua aloisai. Moni aga pau na kemai aga pau aguagu ke inamo auoni iku aua kopoga auoni aua agu ke a'au foe nie au aga ia fou moni alapapinaugania. Gania ufainagai aga isa ma'a kepenia'a, a'au amui kepenia ia auoni amui afi'i alao ke isa aga fei amui fon achange'i. Amu gainai ga aomai. Ke pau namo moni emai aga pau laopoga aga aguagu epailikaenia koa laisa. Gome moni age felo laisa aga moni aga eilikae ailikae puo aloafia feai alouka mo alolao kapao anina loani gaina kapa moafia aloma aga moafa loma aga alolao moni alokagauamo. Loafa efua ke alomue. Ke pau pagua koa amuisai kopoga mokapa afipugu e'elelai alokapa. Moni loafia ga moni lai aga amuai alo piafa puo ke amu logafuga lolao gae ke amu alogafuga alomue alomai. Ke inae afa folagai imamu maini folao gae efua ke gae aga meau o amu aloafai puo gaina amui mo foafi'i fomai aga ke inae meauga loafia lolao ke gae meauga pugu aloafia alomai moia. Ke epie agao moni isai aga papiau maifa papiau agao agao agao moni eafia aga eaina'au mo ega aga akia o papiau isa fou ei aguagu koa lai papiau aga eisapapai ke ao felo aga moni egai eka aga eafia aaga mo kapa eulalu eisa aga epalagaina age aguagu echange'aina. Pau inae paguai aloisa kopoga aga moni aui isai agao gua inae mo ei Amu afa'fai keogei mo loli eisai ekaega kepapiauni'i kelao kemai tsitoa eisai ekaega puo egaina papiaui kopoi isai aga inae paguai aga mao lai pikamo gapuo isai keue ulaluai isai kepalagain'i. Agao kopoga aga euegekae papiau epalagaini'i ei ea epapa mo ei naonao mo gaina amui eafai gaina au aulopia agao inae aga gaina ekapa. Ke isai aga isa eisai gaina amui kekae aga isa keafia aga mo isa ei aguagu kaguga alogai aga isa ei aguagu isa aga ekaini'i mo keagu egakoa iopoga kainai puo ifoi ai aki'i keafililifuni'i. Aifa keafia ai aki'i kepamanini'i ekaini'i ekaega puo papiau isa ani'i keani isa muni'isai kepea ke moni aga moni alopapinauga alogama Alokokoaina safa gaina moni safa ega felo ke ega apala pau laifani'i koa iopoga. Agao moniai aloalopagama ke agao aga moniai moni eafia ega aguagu alogai aga kapa e'ele kopoga. Pau mafiopo agao moniai eagu magaka kopoga sama pau emai moni ega lai sama aloisa aga alo emafu mo egae moni feka koa iopoga kai elao ke gapuo gai laifa moni aga ega apala ke ega felo ekae.